Taka kiiti akuu xa'a ko'o chi kan ka yinadaja kaxa'a konjani kinanu, manda kaxana'o ndaxakuichi xon ko'o xana'a nuna katonjan kiti nano njá té ono kanjo'o takata kiti ute, kanati xée ti kanatixeti kanatixetite ono tindu kiti huu kiti kuu kuu lilu kiti uu tilá ndakuanchi kana kamaxatiga ka'a kanjone tinja kaja xeeti chí kemdo inti yito tixeti té iti kee njuan, kuando tina iin ti ndaku iná iin tikuate ka'a kaxka nixeti xinunda iti tekanjeo iti njuan tukau njakajini ndaja ndakainio chi nda njito chi a njito chindaxeti tixuu ajan xuu manda kitu chikajini, nitinaxa naxangu iin seña kajini ka'a ka kakondi yuu ngua ajan kendo indi tixe'e te'e ken kuu kuate ndaja iin tite ajan keo inka ti kandaxama atiyikuan hó yikuan onja kana kition.